<hesitation> No iscu itta ti narri, propriu. Mommentu stroicu, innui cheri chi andu? Mommentu storicu. Bho! No <hesitation> no d'iscu. Provvai, non lo so. No d'iscu. Sa beridadi. Po arrispondi. No iscu propriu itta ti nai. Momento storicu de andai innui? No.